هو، زه کولی شم تاسو ته د جنوبي افریقا، په ځانګړي ډول د سویلي افریقا، د می میاشتې د هوا په اړه معلومات درکړم. دا میاشت د سویلي افریقا د منی خزان فصل برخه ده، چې د هوا شرایط یې د مختلفو سیمو په اساس توپیر لري